Ғизо ба саломатии инсон таъсири калон дорад. Хӯроки солим баданро пурқувват ва беморӣҳоро кам мекунад. Аммо хӯрокҳои зиёди ширин ва равғанин метавонанд саломатиро вайрон намоянд. Барои солим будан, бояд ғизои мутавозин хӯрда шавад